<noise> Alkalami a imfano iga day no ga ba zama iŋga day no kaci muhimmaci ba alsilamitarey ra hantumi ya kine. Iga alakalamo sambu ka dan taudawa ra ki imfani te da rubutuyan kulu kan niga ba allo ga niga hini ka alkalamo sambu ka dan taudawa ra kin hantumi te. Hantumi kan niga ba kulu ni dii niga hini ki imfani da kinte wakan da wokan niga ba nima hantumi kulu niga sambu ki goyo te da. Ni dii mo a imfano giba gumo don sabili da hantumi kulkan ni dii dama ni dii wo ni dii bora ginga hantumiyan te da hankulkan wasika niga ba ni dii niga bira din sambu ki wasika te ki hantum dinga ba ma samba boro fo se niga kyau Nima samba boro fo se walmo nima rubutu di biro ka sauran abubuwa ta lambayan day kulu kan ni dii dama ni ga hini ka te da. To ni dii mo a imfano ga baa gumo don sabili da hankan kamatan da biro day kulu niga rubutun da. Ni dii da Zarma ciina no ni ba da Hausa kina no ni ba niga te da, bira din ni dii mo agwanda imfani gumo-gumo kan aga te. Ni dii har kulkanmo ine niga hantumi te da kan ga imfani te ni dii agwanda imfani. <noise>